बालों की चोटी बनाने का तरीका कुछ इस प्रकार है। बालों को सुलझाओ, सबसे पहले बालों को अच्छे से खांगी या ब्रश से सुलझाओ। ताकि कोई उलझन न हो। बालों को भिगाओ। बालों को अपने पसंदीदा हिसाब से धोकर भीगे बालों में बाँट लो। या फिर एक तरफ से पूरी तरह से जोड़ लो, चोटी बनाना शुरू करो। बालों को तीन समान हिस्सों में बाँट लो। या फिर इन तीन हिस्सों को एक साथ जोड़ते हुए एक चोटी बनाओ। चोटी को जैसे जैसे चोटी बनाते जाओ बालों को समेटे हुए नीचे तक ले जाओ। अंतर रेवड़ या लास्टिक से बाँध लो। बालों की चोटी बनाना एक सरल प्रक्रिया है। जो अधिकतर महिलाएं या लड़की रोज या खास अवसरों पर करती हैं। मेरे आस पास के लोग भी चोटीया बनाते हैं। जब वे सामान्य रूप से बाहर जाने पर किसी खास अवसर पर होते हैं। यह प्रचलित आसान हेयरस्टाइल है। जो अक्सर देखा जाता है।